Pues caneishi canou canusar escalera que parmiquip ñunguey necawouu mi mitad shingueya o lonoc piso o miequip gueguoshiel mitad elomboysh naa ñe escalera equipo shumal shiald mi equipo shiembe mi equip atanshubayey escalera para meter cosa ñeiguey ti alcambarka